इज़राइल के संस्कृति काफी अच्छा आ। से भारत के लोगो का काफी सपोर्ट करा। और भारत के लोग भी काफी सपोर्ट करा इज़राइल के लोगो का।